يعني احنا نتجه للالكترونيات بهالنقطه هاي لان احنا أي شي الكتروني هو طور من حياتنا وحسنه نحو الاحسن ف نطيق نقول التلفون الحاسبه ممكن ف هاي الشغلات كلش فادتنا بالقرن الماضي من تصنعت وهسع عتطور بشكل اكثغ واكثغ يعني كلش شي حلو شي مفيد فادنا بالحياه العملي واليوم احنا نستخدمو